kaba na dalo kena ki tamshi- tamshi na go na zuko sara ko giti ko ey ko zoni ko giti ko ka ey layya ka zoni kona ko andi na en ko lai ko giti nonko ko <hesitation> kara abei suna suna abunon kokenan shine tamshi kaga ko ey ko adei zo andi sauki dei di tamshi andibo andi sauki dei kam tamshi kam sai kaji barke bu barke a garzo sosai ato gazomu amman na ko andi zunubu sakako ni ko gidi damuwa <hesitation> daman kawai gidi na bonsu laison ka ey ko ey ko zoni damban ko anko lai bu gidi ka kare ko a bei suna lailai lyan na dino na gidibo ko ga gam ko laya ki ki ki tami tamshi yu yu gigi gigi andi amfani ni sosai waye kam tamshe ay kam tamakan nen ko sosai tamshi kam tabbas daman tamshui daman ey tamshi daman zamtam mi na zantam mi ey ey tamaka ey na kolshentiku tamshi andibo do tamshi meko gidinoko. na eh ko lei ko gati ko ganfi ko ina belle eh koeh <hesitation> suna ga zayi suna ko gitina nonko layi na inako munshi layi abo tamshi yi ko tamashi ko gam ko tamshi ko ae laya ka ziyi ko wena lada ga gandayi shine tamshi gyeɗene yi ti marke marke kula bosu yam barke kula bosu yam ammaan tamshinna kale su sosai sosai git damuwa kolti sosai sosai na kulti tamshi sa